<noise> Zaho aloha tsy mahay mitaly volo. Aminay ampela mpitaly volo zao fa tsy tena lelahy. Maha pelapelaky mitaly volo zao. Ary ny olo manodidina anakahy, ampela avao ro hitako mitaly volo fa zahay lelahy tsy misy mikitikitiky volo zao.